अगर पानी नि गिरते त मै चना ल लगाया करु आऊ दाल वाला फसल जैसे राहर हो गइस। जो कम पानी चाहत हे साथ ही मैं बोर वेल के सुविधा ल अपनाहु।